Ät que wi'tä'u'at eyanasojtya'p, nta sone pero pues de alguna manera pues wi'tä'u'at, nnnnn- kentä'u'at yänhpä ninhkänyas, mo'kpa mo'kpamä näs, popyamä sone sawa y jejtzye diferentes partes de que jutzä yänhpä ijtyajpa ntäwäta'mtä, ijtyajpapä ninhkänyasojmä pues janu'sytyä kumpa, ninhkä nas ninhkä nyasojmä janu'sytyä kumpa, yänhpä ät yosu't cancun yänhpä ninhkä pyoya'ojmä la mecha pero hasta nkomi'tzpatä äjtyä yo'nte y as de cuenta que nkomujätä nä'ojmä, jejtzyetä nko'mäpya, yyy ät yä'ki ijtumä't pues ntati koj myo'k'ke'ta yänhpä äjtyä äjtyä najs, jikya'nhojtyike, jikya'nhojtyike, por que käta de yä'ki de tajtzä'mä kumku'ojmä manhpa yoktäjkojmä tomyanhketyi pero masap yänhpä ninhkä este tzyäkpa je yoktäk yoktäk ee kumku'ojmä, a'yanhmä masam ninnhkä y jejtzye ja'kutyä tänhmä'nu mas ja'kutyä manhu hasta e jomenasojmä, ee ji mpa'tpatä mal conforme näntä tänhmä'nu mas kä'tya'p, mpa'tpatä jejtzye este ninhkänyas. Y ja'kutyä witki'mu de yä'ki este para arriba, supongamos yanhä känä'mä kumku'ojmä ee este e jenä mo'kpanas, mo'kpanas ee kätäkpa este sawa y je sawa' yänh mo'kpa nyenpa je je paka'k, yänhpä jejtzye manhpatä y manhpatä yä'ki este ee koatäkmä jenä koatäkmä tambien ninhkänyas, ninhkänyas namas que eya eya koninhkätyike', por que supongamos yänhpä koatäkmä yänhpä tzyäkpa yänpä ninhkä, pero yänhpä como que tätzäninhkä, manhpatä villahermosa jenä ne'neti ninhkäke', jenä je ninhkä'i pues este 'yak' kumka'patä por que mas yänhpä kä'yi najs, mas kä'yi najs, 'yak kumka'patä, entonces jejtzye ijtyaju lugar, pues este yänhpä jejtzye nn- niyajpapä y jejtzye mo'kyajpapä, supongamos este ee e e kupyi kupiwak ku'y kumku kupiwyay kumku jenä pues janu'sytyi pakak yänhpä yänhpä tuk'ke'ta E igual que este mexico kumku'ojmä, mexico kumku'ojmä no se tiko' janu'sy mo'kpa yänhpä tzyäkpa jinhä pero jinhä tambien janu'sh mo'kpa tzäkpa no se por que janu'sy ijtyaju mäjata'mpä täk u tiko' pero jenä tambien jejtzye yänhpä janu'sy yänhpä tzyäk'keta paka'k, jiko' yänhpä pues como jamopyatät usyäk eya nasojtya'p jejtzyetä mpa'tpa ninhkänyas, mo'kpanas, yy nn- kätäkpamä sawa tityap jejtzyetä yänhpä yää ispa yä jejtzyetät ispäkpa este eyata'p lugar.